צום ערשט דארף מען אויסטרעפן וועלכע סארט וויזע מען דארף האבן פאר דעם לאנד ווי דו ווילסט גיין, ס'דא וויזעס ספעציעל פאר טוריסטס אדער פאר ארבעט אדער פאר לערנען דערנאך גייט מען צו די עמבעסי פון יענע לאנד און מען פרעגט זיך נאך אויף וואס ווי אזוי די זאכן גייען צו וויפיל ס'קאסט, איינמאל מ'האט אלע פאפירן וואס מען דארף האבן און בילדער, געבט מען דאס אריין און מ'באצאלט וויפיל זיי בעטן דערפאר, און דערנאך שיקן זיי א וויזע.